Ho hia dɛ amambu biara bͻhwɛ ͻman no ne sikasɛm egya dɛ ͻbͻhwɛ atsenae na kwan a wͻfa do wͻbɛhwɛ no yie osiandɛ sɛ ͻman no nnyi sika a, amamba no berɛ. Wonnya edwuma nnyɛ a, hͻnho kyer hͻn, afei wonnya edziban nndzi koraa mpo na woeenya ahoͻdzen na wͻdze - wͻdze ayɛ hͻn atsenae yie. Ntsi ͻwͻ dɛ ͻman no hwɛ dɛ sikasɛm bͻkͻ do wͻ ͻman no mu.